Skwi man gomnati avanga nga shid giè a skwi man nga ndiya avanga. a ngozi nga ata ndiya yau man yam sata ashikè ba, n'vaka a skwi ndi man a nga ndiya to ndohi man ta tèkè a ndo ko man agasa ko man n'dik dɗka ava ɓi a gasa ba, a ngasa ba ngasa shid gièè ginè ko ndo man n'vaka ɓi agasa ba, kadzi ginè nènga'aa ngasa a skwi man nga gaèana a gomnati ka tsina a gomnati da ganga tèmè. a huè zur zura. a huè zur zura a skwi man nga shidan giè a gomnati, da vanga ava, da vanga ava ndzi nga sata anta nga ntè wahala. agièa ngasa da vanga tunda nga ba. nga ba nga wuday hirkida ma

Nga pudiya a zhigilè nga pudiya a gomnati, n'vanga a skwi diman nga ndi a magatsa nga ndiya nvanga ɓi ba ko du ba, nga gisha a nga da n'fi skwi ma nga a wudaynga. yau ndzi nga sata ba nga way mana yau a ganga anga gaèka ɓi ka, yè zlatsga a huè mazlara <hesitation> daga nga daga nga a gomnati a nga pudiya a zhigilè nga pudiya a gomnati, ndzi nga sata nga zlaha anga dè avara angada pizhè ɓi, nga zlaha a nga dè a vara a nga da ngilka kuza a nga sada rèm gi ɓi. nga zlaha a nga dè vara angada ngilka shagwa angasa da ti mavura avun ɓi. nga pudiya a gomnati wa gomnati gang taimako, taimako nawa nawa bèka ganga nga waya a sum zhiglè nga waya a sum ngaya, away zhigilè da takaha ka a ka ba zhigilè vanga tɗva ngaya. yauwa kinè za tsina maffa a wudahi. Nawa nawa nga way tsavul maffay yèn ta, nga way tsavul maffay tènta, vashika auda anga tsan tsavul, ata zlin dika a ndohi yè maffay tè borno sata ana gad, ndara man nga tsuko gid nga auda anga tsan kudnga a zhigilè. a gomnati ba a tsuna agad maffay tazhè a nènga ba a sun, a gomnati aga nga taimako. gomnati n'ga nga taimako. ngasa bèka ngaza shidan gid, nga shidè gid bèka, n'dzi nga sata nga waya asum zhigilè, n'ganga tèn ndzi man a wuday sa, n'ga nga, zhigilè ba davana, a nènga ba avanga ngashidan gida a gomnati kinè tsina kèdè a maffay nga